Megye dzi dɛ nyɛnko ma enyigye kyɛn ho kafo. Ntsi sɛ ɔwɔ mu dɛ - ɔba no dɛ menye obi ntu kwan nkɔ beebi a, me nyɛnko na mɛbɛpɛ dɛ menye no bɔkɔ kyɛn moho kafo.